सॉस हम ज़्यादा तर टामटरो बडोड़ टमाटर ते हम ध्वे-धाइ ते उबान उबाली ते थोड़ा हम वेते कुल्चीते छान ल्योनड छानीते हमुन वेते की कन कि थोड़ा सा छोंका डान तेल डाल दया आप थोड़ा जीरा डाल दया आप जख्या डाल दया अर जख्या डालिते वेते थोड़ा पके दोंड अर वेमा नमक मिर्ची मिलेते खाली।